भहुते भबे जे कुकुरे मन्होक् कमोरि दिये बुलि, कुकुरे बहुत् खोन्गल् बुलि कोए, बहुते भबे बहुत् खोन्गल् बुलि कुकुर्। अरु <hesitation> तुकुर्, अरु कुकुर्रओ मेकुरि उसो जोदि थके, हेतु बहुते भबे जे कुकुर् मेकुरि देखि बोन्व, हेतु हेतु कमोरे अनेक बुलि भबे। कुकुरे हतुइब नुअरे बुलि भबे, किनु हतुइब परे, कुकुरे मन्होक् देखि बोन्व नुअरे बुलि कोए। अरु मन्होक् धल्ने भबे बुलि कोए।